Tayal gakmen este honesto' m- nakta' fuerz akme na' kualkier lomen zinoke avezes miska lomen nakintoz men akmen -li- xob yekmen xab'men. xob yekmen jwa'n ndyenmen limen, mbayna tiz xob yekmen miska xabmen, thayal xobyekmen tamenza' tlamen jwa'n naraxa'na mbay na limen xab tiz men nchelas men xobkexamen tiz nugamen este xob yekmen tamen taga xob yekxa men menza jwa'na nak este akmen honesto' na nakuinta men.